Jach yan u kito'on jach yaab' yan kito'on ub'aj los dinos kito'on men patal kimentik b'a'ax kito'on ulaa ulaak' ma'an kuwa'lik kito'on ma'an yan ti to'on.